Frantsiyaga borishda, men eng yaxshi kiyimlarimni, sayohat uchun kerakli, mahalliy xaritalar, kamera va yuksumni olib ketaman. Shuningdek, biror til kitobi yoki ilovasi ham foydali bo'lishi mumkin.